Mi buran yidugo mi nyama haako. ngam haako don manda be kusel ha nder mai to goddo nyami nanan beldum masin. haako do bedda njamu bandu sakko to be hauti be marori ko butaali do vela masin.